ما عنديش فكرة شنو الحرارة المناسبة الأكثر في النهار مذبية في النهار ليكون لبرد لسخون محرارة معتادلة في الليل زادة مذبية لبرد لسخون ما عنديش حكاية معلومة واثية آي نتفكر اللي قبل يقولي الدار لازم تكون في الفانتسيس سواء في الشتاء سواء في الصيف لازم يكون محطة في الليل شفاج وإلا الكليماتيزور لازم يكونوا في الـ فانتسيس مكهو.